मि यात्रा कनू रोडवेज गाडी मां पंसद करदू। किले की एक त किराया भी कम पुडदू। और रोडवेज ड्राइवर भी अनुभव हूदा। इले हम सुरक्षा हिसाब से ठीक हूंदा